Mbéélé dan mu roogtu ndii tookh ki isii yéé léé, tookhma mu roogtoo, mu laa nocke foo. Worama mu nock fooni, mu bata foo woramaa afirni afuuyini, mu sa thiickame foo bhoode mu faakh. Mbhuughune mmiigne nduyima mu duyitu foo nduyine, mu biirangh foo nangh. Nii mu biirangh foo an mmiigne nduyi muune, worama mu birangh fooni an mmiigne duyi, mu fuungh too, mu la-fu-tuu foo isuur yune tuudu siinghtane. Mu la tuur foo-isii-fii-isuur yune fuuntoo déck, mu sa suukcboo siinghtane. Worama mu suukcboo-mu suuckboo ni siinghtane, mu sa dhéye baanthiima suurtu. Mu suurtoo, mu siinghtangh foo, mu yongu-a-ka-a-fu-léérama. Woorama mu yongu ni a léérane ruune dhuyitu, mu la yongu-n-joojame nnéé-ithiockarane imaati imaatima mu laasi yongu, kuutu yongu. Mu yongu yi mu sa dhuyitu. Mu duyitu, mu la tuungtu; mu sa roogtu ndiiti-bo-boobiyone nféékh kame nnéé nroogtu. Nii ma roogtu boobiyone nféékhma, nruu nféékhma mbiine mu déye ruundutune. Nii mu ruundutune nuune nféékh mbiine, mu la yongu-ndii-i-idiibile mu la yongu nangh, mu yongu ngnéékh gnéékatame nféé ni ngoo fééni ngnéékh gnéékatame nfééni mu yongu ni indii nruu gniitini-gnii nini mmiidine kama, muune ntéégh déé. Yamame nnéé boobiyone mbangh ifuuntuni ni idiini ni jiimbo Muuna mu la yongu ghuna-buude-agnooju-buude ghune-a-nanghaa asii yune diiffu-dii ngniina déck, jongu dii ndiibilema. Worama mu ruundu yi foo igniini, mu tuuntu. Mbéélé tookunoowu mu yickni iwang-iwaala naani, fuu ruunduma goo yicknani. I-ad-nrigni féé ruundu suun sune, maa ndééyi sookune baaghone nnéé dii tookunii yoowu mbangh iwaawa ni. Wuune fuu ruunduma-i-ki-mbaaghanowu wuuna fuu ruunduma docka. Mu ruundoo, maa fiidane foo dan-ngoo-ruundutu ka dhii nruundutu mbhack back mutu ruundutu nduyi duyi thuu tuungtu. Ngoo yicknani daa adééna nnéé. Adééna fuune han mu duyitoo la fangh, mu duyitoo nduyiturune nfééni, mu la yick aa-ya-ya-ayiini an duyitu waama. Mu ringi thoyi toye isiiyune. Nuu ringi roome yi. Maa idéénowu, maa ringi ghune. Fu-fuune dan nii mbuughune mu duyitoo dan-nru-duyitutu nfééni duyitu kangh, ayiini, mu ringi thoyi foo danane, mu ringi thoyi foo. Danghtéé nii inock foo nnéé, ghuuna fuu-nsaananowu itoyi foo toye. Soota moo wongfu mu tiiné ka ruundoo kangh, ka docko, mu la duyitoo, naa ayiini, mutu réémini tuuntu, thoyi. Nii mbhuunghune maa thoyi foo danane, mu la ruundo, ruundo ruundu. Maa akana fuu ruunduma-g-e-g-dhuubune foongtu adéé-z-z-yoowu mbangh ikanra nini. Tookune kanowu-njiick-ngoo dii boobiyone kanowu lbangh. Fuune fuu ruunduma goo buuma. Maa rooye soonika yé, fuuna fuu ruundumaa-dhééye-ghu- ghu-gnoojuma-tanghma tiitane.